Kan khayyaroni fi al kallam maʼa nafsi di fi waqtal fat, walla alkallam maʼa nafsi fi zaman al jay, al waqit al jay minnan kadi bakhtar al kallam maʼa nafsi fi zaman al waqit al jay giddam finshan bagdar bagul le ha giddam da al khada assaweti zaman da ya tisawwi sawwi ke sawwi ke akher mina shuqulal sawweti zaman waqit al khada wa geti foga zaman da ya ti.